Fermentatsiya bu baqteriyalar, hamirturush va mog'or kabi mikro organizmlar tasirida oziq ovqat va ichimliklarni o'zgartiradigan biomkimyoviy jarayon. Va bu oziq ovqat va ichimliklarni his- xususiyatlarini qanday o'zgartiradi? <hesitation> Fermentatsiya ko'pchilik chuqurlik va murakkablikni qo'shib keng ta'm va aromatlarni yaratadi. Misol uchun, hamir turushni non fermentatsiya pay- paytida hosil bo'lgan sut kislotasi tufayli o'tkir ta'mga ega bo'ladi. <hesitation> Tuli xil mikro organizmlar, shirinlik, nordonlik yoki achchiqlikni kuchaytiradigan turli xil birikmalarni ham fermentatsiya ishlab chiqaradi. Bu esa yogurt, pishloq va pivo kabi mahsulotlarda o'ziga xos ta'mga olib kelishi mumkin.